ཡོ་ག་དེ་ལོ་ནག་ཅ་ཀེ་ནལ་ཇོར་ཡང་ན་རྣལ་བྱོར་སེ་ལབ་ཏོ་ཨིན། དེ་པ་བེ་གང་ཐང་ཕུ་དེ་རང་ཀེ་སམ་དེ་ལོ་གཅང་པོ་ཇ་གོ་པོ་དེ་ཁལ་ཆེན་ཧ་པོ་ཨིན། དེ་ནལ་ཇོར་སེ་ཁུ་ལེ་ཁུ་ལེ་ལེ་འཇོང་ཕ་གོ་ཤ་ཨིན། དེ་ལེགས་ནལ་ཇོར་དེ་ལོ་ཕ་སྟོང་མང་པོའི་ཆིག་ཧ་པོ་ཨིན། དེ་ལམ་ཕ་ཕ་བ་ཅ་ན་དེ་རང་ཀེ་ལེ་ལོ་ནམ་ལོ་ཡང་ན་ཅ་མེ་ཐན་ཤ་ཨིན། དེ་ལོ་ཁ་བཏགས་པ་དེ་ལ་ས་ལོ་ད་ཏི་ཐང་རང་ཀེ་ཨའུག་ལོ་ཁུ་ལེ་ཁུ་ལེ་ཡ་ཧུ་ཕ་གུ་ཤ་ཨིན།